Tä tulõ kodo ja tä näge, et ülemädse tarõ kardin om vallalõ. Tä lätt ruttu sisse, lätt alla keldrehe ja kaes, et uss om tõtõstõ lukust vallalõ jäänüq. Tä lätt sisse ja näge, et naanõ om iks viil seeh. Pand ussõ lukku, lätt üles, pand kardina kinniq. äkki piäsiq küllä tulõma ja keldrehe minemä, timä elo olõs läbi.